I savoî son: doçe, saou, açido e amao. E tomate, presempio che son doçi, se peuan aggiuttâ con un pö de axou. A soppa sâ a s'aggiutta co-e patatte. O condigion açido o s'aggiutta con amæ, s'ô l'é amao, se azzonze da fruta.